ارے میاں سمجھ لو، ویکیوم کلینر کا کام ایک دم سمپل، زبردست ہے جی۔ اس کے اندر ایک موٹر رہتی جو ہوا کو فل سپیڈ میں اندر کھیچتی۔ مطلب سکشن پاور کرتی، جب آپ بٹن کو آن کرتے نا تو ہوا کھیچنے کا پروسس شروع ہو جاتا۔ اور ساتھ ہی زمین پہ جو بھی مٹی، ڈسٹ، بال، کچرا، چھوٹے ٹکڑے رہتے سب ہوا کے ساتھ کھیچ کے اندر چلے جاتے۔ اب اندر آنے کے بعد ہوا اور کچرا الگ ہوتے، فلٹر اور ڈسٹ بیگ کا سین رہتا۔ ہوا تو صاف ہو کے باہر نکل جاتی اور سارا جو بھی کچرا ہے وہ بیگ کے اندر بھر جاتا یا کنٹینر کے اندر بھر جاتا۔ کچھ ایڈوانس ویکیوم کلینر کے اندر تو ہی پی اے فلٹر بھی ہوتا جو چھوٹی چھوٹی انویزیبل ڈسٹ پارٹیکلز کو الرجی والی جرمز تک پکڑ لیتا۔ اور میاں نوزل اور برش کا ڈیزائن بھی سمارٹ رہتا، وہ کارپٹ کے اندر کا، سوفے کے کونے کا، گندا فلور کا چپکا ہوا کچرا سب کھیچ لیتا۔ مطلب ایک جھاڑو پوچا سے فاسٹ اور پاورفل صفائی سسٹم، ایزی ورڈ میں بولے تو ویکیوم کلینر ایک بڑا الیکٹرونک جھاڑو پلس ڈسٹر کامبو ہے۔ جو ہوا کی سپیڈ یوز کر کے سب گندا سامان اندر کھیچتا اور روم کو ایک دم شائننگ بنا دیتا۔